कोहरा हवा मइया मौजूद छोटे-छोटे पानी की बूँदे यह बर्फ के क्रिस्टल को कहा जाता है। यह आमतौर पर ठंडी और नमक है और बादल जैसी ही प्रकृति से बनत है। किस सतह पार्टन में स्पष्ट रूप से जमा हो जाता है। कोहरा एन बादल जैसा दिखी देता है। इसे पूरा की कई पहाड़ियाँ घाटियाँ में भी चाहता है पूरा फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कोहरा कई बार हजारों उड़ानों को रद्द कर देत है। कोहरा छटने के बाद शीत लहर भी आ सकत है।